Yashe ge erima yaga uhiuhu tutono, uwe maa ma gaga cinje tuta butu bishi, ma luf iyi shapina cinje totu pahondo ushupuna uzhe ma hula na kokala cinje tuna tizhe tu ma kula ma mo zohu, iheshiji cinje tata ehien emerika izasa bo ecilo po haa otworta uhulane shɛ we moa iyi tusoso ganena ne ina namba. Iya she iya kula ne she uwa tiretuna nhaje uwa tusoso tuna ngeije, nshehi nshe butu bukona seshe rata gau wasa sheje urina haa a ta klu ma hwaye ho ehie no afwo ti soso, ruba pa uwutu̱ anda ile nibe izasa runya a runanbo, ounle eciw ga yahse geri ma yega uhiuhu ta tono maa ma zha cinje ta amerika. Izhe ma hulana tebiya uwete me maa kana tusoso regime rata, iheni uwa maa ma yaga tu togotonabu nu hyena anda iyi uuyenepo yas abu babiyana cinje tugata atwa shi, bu zha tuba umasha butu shi bo bisono oho no to tuhen tu mbe, tishe uma sha me sha mu salanishe ama yashe pata bi zhebo shiso iyi gembe uwe rai butu gumna abi zhe bo soso yi gembi ewo tu hevi tumbe bisosoyi gembi fu uwa gana na abushe ba wanne cinjemawu mubu ebi xhe bososo uhenna she ma meci ama ehire na cinje tuga tutu a name, ta mata mawulu gana elele una tu hulane ama yashi pata bi eriba mata mawu gana, too uwene pos yaje ceca abu shɛ boto na. Na mawu tumata iya ga yine cima no yashe maa manama apata nzhe ma sugo mnamua mu ma ta nama apata hoe hiran waci hana agulagwa zhe gure tuna tumuname apata.